<hesitation> Raha zah irery sisa ny olona eto ambon'ny tany ah, ny zavatra ataoko de miaina ny fiainako fa kosa tsy mandeha any ampianarana intsony ah ,tsy mandeha miasa tsony ah fa hoaniko izay zavatra rehetra hitako ah, alehako izay toerana rehetra mbola tiako aleha ka ananako fahafahana.